<hesitation> amitwogik chotok che ichame chito iame ako mi alyet ne mii parak ko pendo, pendo ko ko <hesitation> ko miparak alyet nyi ako ya ipwat ial ipwat chepkondet netinye, akipwat <hesitation> piik chemeche kopaishe ko rapishek che ame ialchi pichotok che seresere che tinye ing' koot kokochang'itu ko koitekase iman kole keteale lakini <hesitation> kanda mamitei iin <hesitation> mamitei chepkondo chotok, <hesitation> ake kora ko ko <hesitation> ee pendo notok pa ingokiet, ko pendo notok pa ingokiet kora komii alyet nyi komii parak, koyaimache ile keteale koma komii ingweny kometinye rapishek ko koroom ial, kongoi.